<hesitation> nii n la boohi wan nyaŋɛ baŋɛ badaana ti ɛɛ ina n de ti badaana. Gee ba wan doose se'em basɛ ti fu baŋɛ yeti ba tari suŋerɛ la hu de la hu wan nyɛ gee ti ba han paara hu nɛŋa na koo hu han paara ba nɛŋa na, ba ka gbeti. Hu han paara ba hu nyɛti gee ti ba tara bamiŋa sɔɔra hu, tara bamiŋa ɛɛ eela hu gee duula hu. Hu wan nyɛ gee ti ba ɛɛra ti ba behera hu nɛŋa, ba pa'alɛ yeti ba mi badaana mɛ. Hu wan nyɛ ti ba tara ba nɔ ɛɛ sɔɔra hu ɛɛra ti ba leela hu, hu wan nyɛ gee ti ba de sɛba n wan tara ba nyɔ mi kelum duura hu pa'alɛ yeti ba mi hu ba mi baŋɛ badaana ti dɛna de ba mi dɔle sɔrɔɔ sɛko pa'ala ba nɔŋerɛ bɔ'ɔra ba daana